Ankabeazan-drô toetrandran-drô tan̈y àby iô baka e, miôvaôva arakaraka tanàn̈a, avô arakaraka faritra koa. Karàha ataon'i Torikia zio; miôva karàha zen̈y koa klimà. <hesitation> Erôpa ndraiky Azia zen̈y misy eo zen̈y fisasahan'ny raha io. Avô aminjay misy lera zen̈y an-drô misy malen̈y, misy lera maiky, misy lera misy la neizy, karàha zen̈y.